Një version i thjeshtë i salcës për sallatë përgatitet duke përzier vaj ulliri, lëng limoni dhe pak mustardë. Mjafton t’i vendosni të gjithë përbërësit në një tas, t’i përzieni me pirun ose rrahëse dhe t’i hidhni mbi sallatë.